איך ווייס נישט בערך וויפיל צייט איך ס- איך געב אוועק פארן רעדן מיט מענטשן. <hesitation> אלס א לערערין רעד איך צו מענטשן פיר שעה און נאכדעם ווען איך קום אהיים איז בערך אזויווי נאך פיר שעה. פאר איך גיי אין סקול איז עס אויך אפשר דריי שעה. סאו בערך עלף אדער צוועלף שעה א טאג.